Taka ko´o ñuu jio io to yaa chi io tu koo ñuu yio koo teu, to tu koo koo jiean koo kai, koo niu luiochi mani ja kosto nu yoo kisi kuto jariintuuyo yua yua chi ito, ito tintuyo yata koto luliin te yaa koo keiinuyo yata nu kisi no chao nteeyuyo na koo yaa te chao nteeyate yua koja tinnityo kajectinyo na keiyo yua te kaveiyo chi koo tuo kuu yua nu kayeet tuo yua chi koo koo keiyo nun chi kuu te yoo kancho nun keiyo kua keeiyo tuo koto koo jiehan chi kuu jiehan noonun yua chi yua kuteeyo slaa namo xii keeiyo in slaa nteyo xii keiyo monin keeiyo te yua chojiyo nu koo jiehan chi noonun te yua soo soato yoo te yua ni uni nu kouoo kuu jina.